Ma Malaia hoʻohana nui ʻia ka waiū niu me ka laiki a hānai ʻia haʻawi ʻia kēlā ʻai me ke kai pīneki a me kekahi ʻano ʻai ma ka ʻaoʻao ʻai māmā ma ka ʻaoʻao me ka nulu a i ʻole paha kekahi palaoa i palai ʻia akā hoʻohana nui ʻia ka waiū niu ma nā ʻai a pau.